वियतनाम ने संस्कृति वियतनाम मा वियतनामी भाषा बुले। खान पान मा फो चावाल नुडल सो बनावे कहे चे टेट तेवार। मनाव जाए पहनावाम चे जाए <hesitation> महिला चे। ते आव दाई पहने पूरुष चे ते पारंपरी कोपड़ान मिश्रण वापरे। ने मामलाम वियत्नामी ओपेरा ने पौट पौटली ने रत्ते सोमाज। ने कहे ते जए लोग सोमुदाई ने लिश्टकाजे प्रात्मिक्थ दाई। संसक्रत्ति कहे ते जए हाई आन हाँ लोंग बे ने हू चे अरेम। प्राछिन मंदिर।